Bueno que sea ntaáyo kuyo nakachayó cualquier hora kuú nakachayoó ntaáyo chi hora ku cha'an te kua'anyo te nakachayó nama yuan ku ja ku higieneo ma ku ku'uyo chi nta'ayo chi yaá yuán yaá yuán keéyo cosa jɨn te kue cualquier ratu ku nananɨ nakachayó ntaáyo.